बार अनेक रंग के होला जैसे भूरे, सफेद, काला और आजकल तो फैशन में लोग अपने बार के रंग डाई और हेयर कलर लगा के कई प्रकार के <hesitation> करत बाटे। एही नाते नीला, पीला, लाल, नारंगी, अनेक रंग के बार होला। बार के रंग देश बदलले के साथ बदल जाला। ठंडा देशे में अवसर कई के मनइन के बार भूरे चाहे सफेद होला। भारत में गहरा भूरे तथा काला होला।